Le hoe seche cheveu ndraiky izy karakarazagn'ny machimachine matetiky koleranazy maintimainty, izy misy misy prizy, misy misy atao amy prizy ake satria izy mande courant aveke amizay misy bouton aminazy tirena hoe misy bouton misôratra off ndraiky on aveke amizay magnano amle on tirena amle on izy aveo mandeha izy mandeha igny misy rivotro mafagna be mafy be arakarakanle dignintegna ndraika azo atao aminazy hoe ôhatra hoe atao leralera misy afaka atao le mafy be igny amizay de igny rivotro mafy be igny amizay mampamegny le volo.